Feonatelu je sudu pelawata dum ha sudu on, to sudu mai doula, pelawata feonatelu gam feona sudu <hesitation> koosifakare mai. Feonatelu ha bongoru on, dembo dumaribugol jutthungol je behauta ta behi talan tariki behuk ba dum. Ta behuk bi feonatelu mai, futdan hugo, nebata sosai futdan feonu ko sudu mai. Gulum sudu mai bo douusta setda setda. Har sudu mai feo amasin marbe chere marbe ake pelambe gambe on wata ta feonatelu hasare mape. Gambe feona sudu mai ba ta be nana gulum sam feonatelu dumarina fumasin. Gambe feonan babal ittan gulum waatan babal vela jo on de.